المطبخ في النرويج بيعتمد على حاجاتهم المحلية في الغالب من الجبال والغابات والبحر إن سمك ولا طير الموية زي البط والوز وكده ويختلف عن باقي المطابق في أوروبا طبعا هسي ممكن تلقا اي حاجه انت ديرا في النرويج لكن مطبخهم القديم وعاداتهم لسه مسيطرة ومستمرة